﻿ Ekinkubanza kukola nikirugirra nabwe sente <hesitation> nizinganaki. Ebyetaago ebinyina saaha zinu mumyaaka yange bingi. Beitu ekili kukira muno <hesitation> ninyombeka habwokuba tinkwenda kwikala muno munju zaabapangisa. Ninyombeka, nintandikaho na, infact <hesitation> ekinkubanza kukola nimbaaza <hesitation> ku teekaho enteekateeka nungi eyemilimo ya business, emilimo yange eyinkukola eyinyihamu sente. Then obunkulola <hesitation> yarugayo yatereera, ninyombeka habwokuba already saaha zinu nyinaho eitaka nsobola kwombeka, beitu ekinkubanza kukola nimbaanza nintereeza emilimo yange eyi nyihamu sente.